عندي افضل طريقة انه اكعد انه يعني اكعد شبعانة نوم واكعد اشغل فيروز اشرب فنجان كهوة واياها هاي احلى شي